Jeta ko mbae reta vuaja ñanemiari yave desastre natural re <hesitation> oime ɨvɨ kana, oime ɨvɨtuai oime vi ñanemiari yae ñai, ɨvɨ otini <hesitation> jaɨvi yavaete jare <hesitation> okai ñana, jeta maembae reta ko